من الحفارات <hesitation> بيحفروا بيها الارض ممكن تستخدم في الدهب ، التنغيب عن الدهب وبنحفر بيها الترع والمشاريع الزراعية و <hesitation> بنحفر بيها المجاري وبنحفر بيها <hesitation> الابار الابار